Nche, nigo ng'anchete korosia echaye ya amabere omanyete amabere, inche ng'anchete korosia echaye ya amabere ase eng'encho amabere omanyete nabo okogora tomanyet mokamia, gose na ayago ogokama. Egento egetang'ani nkobeka amabere aria riko atogote. Ekero atogotire, aiyie, aike, ekero yaiiyire aikire, manye korora ekiya ase eng'encho egento gekogera ritang'ani ogotogotia amabere, nabo eratoke gose tari ayago, okagete onyorire amabere ekwagora. Ekero kwagora, na onyore omonto obwate amabere amabe, ok- o- obeke riko, oroseranie echae yarurana. Bono egento egetang'ani, nkobwata mberi amabere aria, ekero naberirie ndete amache mpimere amabere aria, mbeke riko. Ndete, amaemba, gose esoya, mono mono amaemba na esoya mbeke chimache amabere aria ndire amache aria atogotire, ndute amaemba aria, atogotere. Bono, tingochaka kobekaa sukari rioka ase eng'encho, nabo eratoke mbare batarikonywa esukari. Bono enkobwata amaemba mbeke amaemba aria gose mbeke esoya, ekero nabekire, echae eria bono, etogote eike, eyie. Ekero yaiyiire manye gotauria, eria etabwati esukari mbeke kando. Eye iga nere erere abanto mbare bakonywa esukari, manye kobeka esukari eyie. Bono nabo nkorosia chichae ibere, eyemo ebwate esukari eyemo etabwati. Gose onde naro otarikotumeka soya, na amaaemba. Mbwate gose ekoko, inche egento nkorenta, ndete nonya na amachani ndosie iga ya amachani kando, ya soya kando, esoya omanyete na amaemba nabo ebwekire nabo omonto akonywa, na ekoko, esukari. Bono egento okorenda, ya amachani kando, ya soya, ekoko, na amaemba kando, na eye esukari kando. Ase inche ndarosie chichae, mara gatato, <hesitation> eyia ebi- eyio nero ndarosie echaye naenda ngotiga eyie, etogote eyie mpaka eanse. Netatwara esukari okonywa gwancha buna echae okonywa eh, erio nere egento ndakore.